Yani fardaf iyo harre manii tofauti ishia. farditini bines yani aki tajiria nam tajirian dib yede qabuu. aminen bines kunen bines darganunu tamani isanen lilla gudioa. fard kuneni ininii lilla harrer gudioa rangi isanen aduma kuninen boora ak guracha kasa qabdi. amo harren rangi ishian yani rangi ak boratii tunii wonin tun horse kun yani lilla gugurda inin bines gugurda hama harren.